कुइ फेक खेलके ओहका निति, नियम बुझबो कहलेतिति हरखेल कैहदेउ देखत एगदमे मजा लगता, मन हौंसिता आउ मनमे रमाइलो फेकुन हुइता । मुल अब उ खेलके निति, नियम नाइ जनबो कहलेतिति कुइ फेक खेल देखलके कोइ अर्थ नाइ रहता । मुल अब हम्मर देशके बात करबो कहलेतिति हम्मर देशमे भलिबल कैहदेउ एक ठो राष्‍ट्रिय खेलके रुपमे है । राष्‍ट्रिय खेलके रुपमे भलिबल ओहके मानजिता मुल भलिबल ति फेक जेदा हम्मर देशके मनैं औरे औरे खेल फे देखेके कैहदेउ हौंसितियाँ, रमाइलो करतियाँ यनिकि हौंसिल्ला करतियाँ नै, खुसयाली मनैतियाँ । अब यम्‍ने का है कहलेतिति उइसेक कहबो कहलेतिति क्रिक्रेट फेकुन हम्मर देशके मनैं देखके एगदमे रमाइलो करतियाँ नै मुल क्रिकेटमे काहे कहलेतिति थोरि बुझना ओहका निति, नियम कररा हे । का चिझ कैसे हुइता, का चिझ कैसे हुइता, <noise> सबकुइ ओहका बारेमे नाइ जान पैतियाँ का । उहिमारे क्रिकेट तिति जेदा हम्मर देशके मनैं सबति जेदा, सबति सरल यानिकि सहज बुझना, निति नियममे जेदा काचिकहतियाँ कठिनाइ नाइ होइल यि फुटबल ओहके जातिक जेदा हम्मर देशके मनैं देखे चहतियाँ । अब कैहदेउ शहर बजारके मनैं ते फुटबल आउ जाके क्रिकेट, भलिबल सक्कु ओहके बराबर देखेक मन परैतियाँ मुल काचिकहतयियाँ शहर बजारके <noise> साथ साथे गाउँ घैंन फेकुन मन परैना कहना फुटबल है । गोल हुइगेल, जै गोल हुइगेल उहिल कैहदेउ लेखा जोखा रहता नै तहिमारे सबति जेदा हम्मर गाउँघरके मनैं फुटबल कैहदेउ देखेक मन परैतियाँ ।